Wawakunapak kamay panka nishka shina paktachikuna tukuy kari warmi wawakunami charinchik kamay yanapay charitata shunallatak ñukanchik kaychapi yayaypi kari warmi kana kawsaypi mana llakikishka kana tapich charinchikni chashnallatak yanapayta charini charinami kachik ñuka wasipi ayllu llaktapi yachana wasipípish shinallatak ama shitashkalla wawakuna tiyachu chashllatak yalli llank llankanapi kawsak wawakunapish kikin kay llakinkuna ñukanchik wawukunapi tikay yachashpa rikushpa kamak pankami imashina yanapanata rikuchishka shina yana payta kunami kani paykuna alli kawsayta charichu yanapana. Kari, warmi, wawakuna yanapankapak alli wiyana kanchik paykuna willashkata. Kaya may kayaka mayta kuyawan kuntashpa kun kunkapak shinallatak paykuna ima ministish Kata kukta kui tukunkapak chay pakka yanapak wasikunaman tantarishun tantarishpami ka mayka kamayta kunakanchik chashna rurashpa llamari karkay tukunchik ashtawan llakichikun llakichikka ka mamanta kamay llakichishka ima ministishkakunata kukta yanapami pay kunapak sumay kikin paktukuy kawsaita allitay kamay tukunkapak shinallatak paipak aillukunatapash tantalla kun kushi kushipi kashpashpa yanapay kuna llakichik wawataka mana payllata sakin sakinami ashtawampish paypak kuchi cuchitupi tantalla chashpashpa yanapayta kuna kunami kay yanapak wasikunamun ecu novecientos once, la policía nacional, kamayta kukkunaman hampirina wasiman yachanaman <hesitation> wasimanpish kay paktachikta kanami kan Kuyaymanta kawsak shukta sumak yachimanta paypak kuchutupi tantalla chashpa yanpayta kunami tukuy mamapacha runakunapak kamaypi tiashpashina. Riksi risikchayachina ñukanchik kari warmi wawakuna llakichishka kakpika tukuywanmi riksichina kanchik yanapashpa apukma mana upalla sakirinachu kanchi, ñukanchik wawakunaka alli kawsata charichun kaypak katuy tukuy tunkunchik ecu novecientos once nishkaman shinatak kuchuyay tukunchikmi policía comunitaria, dinapen nishkaman, rurahykunaman purikkantik tukuy ka may ta kuk chashkata rurak yanapak wasikunami utka yachay chayayta rurashpa Ima shina chaskatapish yanapay wasikunaman kuchuyachina kan kay paktaripaka chashnami kan kay mayta shinallatak llakikishkata kashkamanta alli kashkaman kutinan junta cantonal, ministerio de salud publica, fiscalia, unidades judiciales, nishka yanapak wasikunapakman yanapana